أنا بفضل ألا اكون مضطرا للنوم ليش ؛ لأنو النوم ياخذ جزء كبير جدا من حياتنا ثلث حياتك تقريبا تقضيها و أنت تنام ، أما ف <hesitation> أعتقد أن هذه الفترة اقدر إني اسوي فيها اشياء جدا وايد جميلة ، اتعلم مهارة جديدة ، أقضي الوقت مع الأهل الصحبة ، أما الأكل مفيد جدا للصحه.